fekk yow soxla nga passport nga dem si ñi koy liggéey ñu utal la. Soo amee passport bu baax te yàlla jàppale la ah mun ngaa dem ci réew yi waa. Léegi yow boo amee passport jarul ngay am id card passport bi mën na laa yóbbu fiu nekk foo bëgg a dem mën na la faa yóbbiu waa. te passport mën na laa wane fu nekk, boo ko xasee am jarul sax nga di am id card. Tey fi mu ne boo bëgga dem sénégal ñu ne ana sa passport nga génne ko, xam nga lii tam njëriñ la ci réew mi waa.